Ca tʉn jatʉŋ ca cuando tʉwan une cap este hʉy nʉcspa hʉy yʉsʉ cay yʉscuyjʉ nʉcspa cuyjʉ tzujiti cap pichʉmpa tʉkjʉ cap nʉcspa hʉy yʉsʉ tumʉ jama nʉcspa hʉy yʉsʉ tumʉ jama cap yʉspa machete jeeŋ ca mʉk hʉy nipa cai ca sʉc hʉy nipa ushiiŋ cai nipa patanus cai nipa quinea caji penpa para que tʉn hʉy yagchʉcpa ca ni jatʉŋ'is y ca tʉn mama'is cap yucʉŋpa chujiti ca tʉn mama para que cap hʉy wayjaypa can jatʉŋ a can jatʉŋ nʉcspa yʉsʉ tumʉ jama cap nʉcspahʉy yʉsʉ minpa ca tzuaŋam cap ʉcjejpa shi tʉwan unenam cap tʉn ni jʉmpa tʉn ni mecspa sʉnquejanʉmpa y cap nʉcsquetpa hʉy yʉsʉ para que tʉwan ni yacʉsʉypa y tʉn ni yagchʉcpa ca tun jatʉŋ'is y can mama pues can mama cap waypa cap jucutʉ mecpa cap tzujuti cucʉŋpa capʉs cap hʉy tzʉcpa am cay tʉkjʉpʉ para cay caja hʉy tuŋ chipa entʉ cap yʉsanajpa y yʉji ye tʉn cumcuyjʉ cuando yʉmʉ hʉypa ca tʉn chʉshi entʉ cap nʉcspa tʉn checʉ cay jatʉŋmʉ cay mamamʉ ca tzamchʉne nʉcspa tʉn Nan <hesitation> jʉjaŋchectucʉ shi ney tʉjʉsujpa para que casachʉcsucpa y tʉn progrmachʉcpa ca casamientiu de tumʉ mesjʉ ʉ dos mesjʉ para que tʉn tzʉcpam ca tʉn buya y ca tʉn arreglachʉcpa bʉra tʉn nʉmjaypam ca tʉn jalla que min tʉn chipa tumʉ wacas mi tʉn chipa todo lo que hʉy tʉjʉpa ca ca gastu'is para quemin min ayudachʉcpa y cani famliatʉgay ca ni gente tʉgy ni yac+iusʉypa capʉ dia y pues cap sʉjʉypam ca tʉn cʉscuy søjoypa ca tʉn antʉgayjeeŋ cap sʉjʉ gente minpa tʉn yacajpa shi teji ca tʉn animal tʉn yacajpama de tugaaŋ ʉ hasta mactasaŋ wacas tʉn yacajpa para que ca tʉn gente tʉn yacʉsʉypa y ca'sa cap este nʉcsucpa conytentu cay tʉkjʉ can can gentetʉgay para que tʉn tzagʉmpaam ya este tʉn chʉshi ya cap casachʉcaam ya cap jejpam cay yʉmʉ jeeŋ y ca'sa tʉwan tʉn tzʉcpa yʉji ca tʉn gastu entre todo E yei tʉn chʉcpa ca sʉŋ yec yʉ veinticuatro ca venticuatro ca tzuji tʉn tzʉcpa nada mas uqui jeeŋ y pan jeŋtʉn cafey ucpa cap psadu ʉn tzʉcpa y a ca tʉn pastor cap este nada mas predicachʉcpa y caji tʉn tucuychʉcpa ya ca ultimu para diciembre ca treinta ca wacastʉg shi tʉn yacajpaam porque teji ya este hʉy h+y jʉjʉtʉnsucʉ ca tʉn antʉga'is que ca hermanu tʉga'is hʉy chipa mʉsaŋ wacas mʉsaŋ wacas hʉy chisucpa cap tʉn yacajpa a treinta. ca treinta y uno cap hʉy ane <hesitation> mʉcsucpaam para que tʉn cʉsʉypam ca tzuji ca treinta y uno en la noche tʉn cenachʉcpaam tʉn cʉsʉypam aŋcucji todo ca este tʉn an tʉgay jeeŋ ca'sa tʉn yacʉtucpa yʉ añu para que tʉn entre todo tʉn cʉsʉypam ya a masaŋ tʉkjʉ